Miramii peguaaiño pitumimbi teta yae jaeñoma ko se aekata, kiraitara aeka mbae aguiyeara vuajaeteye pitumimbi pe <hesitation> ñai, pitumimbi pe roi jaeramo aekata kirai <hesitation> kirai ipuere vaera mbae yepe omoembipe ore aguiyeara pitumimbi pe etei roi esa añae pitumimbi pe ñai yae yaikua keti ñamii vaera